بتقدر تعمل حساب شخصي على أي من المنصات عن طريق إنك تقوم بكتابة رقم التليفون أو الهاتف الجوال الخاص فيك، بعد ما تدخل الرقم مالتك تختار كلمة سر تكون سهلة ويصير تتذكرها بعد ذلك بعدها بيكون بإمكانك تدخل للبريد في اأي وقت تريد ذلك.